Eko num heyi wẹchẹ ku aflẹyi a, adam ya ode gam. Ọda ọma jum eyi nẹhi. Eko nẹ alọ wẹ ọyipẹ a, aọmpam ẹyẹyi ẹyẹẹyi, ẹyẹẹyi, e ba. Ẹgẹẹ nẹ adam bi um lẹ a. Aọmpm nẹ ami mla uwa ge yẹ a, adam, o chẹ gamy a eyinyinyi ku ọda doodun. Adam, o ke chẹ lẹ ẹmiyẹ nmo um n. Eko ku ukrisimasi ga, gbọbu ku ada achẹ aọmpam a, koo la ode lẹ uwa, adam lẹ ẹkum la gam. Ẹjẹjẹ ẹjẹjẹ gbọbu lẹ eko ẹẹ nẹ isimisi i wa a. Ọda ọma nẹ adam ya gam ọma, o chẹ gam mlanyin, ode a jum eyi nẹhi. O chẹ gam ge gweeye lẹyi kwu adam, eko nẹ adam yeyi a. Ọdọma ng ge chẹ boobu ng ge ya ọọ. Ohigbu ka o lẹ um je gicho ipeyi aọmpam nẹhi. Ọdọma nook e ya gam a, abọ um ke gaa lẹ ọyi ma a, ọda nɔ adam ya gam a, ọda ọma num ke yọi ya lẹ ayipẹ ọlẹ um a, jaa gbeko num gaa hila liya a. Ọda nẹ adam ya gam ọma, ng gaa mlanyi gbogboo ipu ẹchẹn. O chẹ gamy a eyinyinyi ku ọda doodun. Kwu ọda oole ga ipu, kwu uw owiye, ukwọ ogwiye, kwu anọ onya iye, ọda nẹ achẹnya ge le wu ikpo ẹhajẹ a, adam i chẹ gam ya eyinyinyi kunun. Ego ee, ego ẹpa, adam i chẹ gamy a eyinyinyi kunun. Oo kwu ichẹ num kook la noo yọ nya, ọda nẹ adam ya gam ọma, ng gbẹla kwu ọọ, o ge jum eyi nẹẹnẹhi. Ng ke je ọda ooyan. Eko nẹ adam gaa kwu a, num chika oo, ọda noo ya gam a, kan chika oogbule nu lẹ ọọ a, eko ọma, ng jẹ num ge gba ule nu lọọn. Ng mlanyi ẹla adam jejee ẹn. O chẹ lẹ ooya a, le jum eyi gla. So ng ke ta ọwọicho ahinya lẹ adam, ẹga duu no kla a, ondu ko ke yọ kwu ọọ. Ku ami abọhim ko ke lẹ ọfu tum iye, chẹẹ, ẹgẹẹ noo ya lẹ adam lẹ a, ku ami abọhim koo ya lẹ ayipẹ ọlum liya duu. Ng ken yẹ nma ẹchẹ, ẹgẹẹ nook e nyẹ nma ẹchẹ gwum ta a, chẹẹ, ayipẹ ọlum ke yọi gbẹla kwum liya duu. So ooya ku adam ọma, o jum eyi nẹhi, o chẹ gam mlanyi nu jejee ẹn. Odee a ge lọnyẹ tum ẹgẹẹ no bi yum lẹ, aya ku olọhi noo bi yum lẹ a. Aya ku olọhi a, ng ke le le gaa kwẹji ẹẹ num hila yọ ọ